<noise> ah guꞌn nak be lë guꞌn mas guꞌn giama bueno nac̲h̲e xien be lë likwado guꞌn giama tsu lo likwadora xneꞌ minn nak belëkxe be lë ngud morad knu ganlá. <noise>